<noise> Sleeping- ahn like nobody to knock thing, ahn like to jeh shout, ahn like people lah <hesitation> jeh s- s- stand talking plenty, over me like over me or like in the house- around, becor lay geh some people dah wen you sleeping, they will jeh come they be shouting or you jeh hear in the community. It can find me difficult to sleep.